اندونیزیا یو څو ټاپوګانو هیواد دی چې ډېر کلتورونه لري. دلته د "هري رایا" یا لوی اختر جشن په درناوي سره لمانځل کېږي. خلک د دودیزو جامو، خوراکونو او عبادتونو سره دا ورځ نمانځي. همدارنګه، د واده مراسم مهم ځای لري.